كنظن أن الأطفال كانو سعداء كتر خمسين عام قبل لأنهم كانو كيلعبو بطريقة عشوائية فالبلاصة لي بغاو مع لي بغاو ماشي بحال وقت ديالنا الحالي لي كاينين بزاف تالإحتياطات أو بزاف تالحواجز لي مكتغليش للأطفال ويعيشو الطفولة ديالهم بالشكل الصحيح عكس قبل لي كانو الأطفال كيمارسو اللعب ديالهوم مجموعات بواحد الطريقة عشوائية بلا ميخافو من حتا شي حاجة